Ge maa geronaftirabe bilejum gam hoitina hoore mungulum Kobongule nga nga nge Kobo gamlum atanon nontan Tatyallifere lara nga, hefta nga, hara sopa sope nga